Fangare paling to garaki foloi ge ngam yang paling fangato to suka dan fangato garaki gena ge, ngula-ngula, ngula-ngula daso, sedaba gibi soru, a nege ene saki, ene ma gahi ge gampang foloi, hula ma rehe ge gahi ia sahu ake kambo trus ojo tora hula marehe nege trus so yoru tora ake sahu pele-pele nege, trus ma magi nege gahi oro joji re romoi, se turus se rica ma kini ge rimoi, gasi coho tora goroho kambo, langsung oyo, saki maku sala